ഏപ്പുദ ഏന തക്കുഅ സമയമ് ലോ ദുരഗ ലുന്ഛി തയര് ഛേസ്കോ ആസേന പ്രസിതി വസ്ഥേ സരലന്ഗ തയര് അയ പോശ കഹ അരമ് തോ കുദിന അഹാര് അന്നി ഇന്ഛുകോദമ് ഉത്ഥമ്। കിന്ദ കോനി സുലബമയന ഇദേയലു ഉന്നൈ। പുലിഹോര। മേഗിലിന അന്നമ് ഉന്തേ അയ്ധു നിമേശയല് ലു നേ ലേമോന് രിചേ തയര് ഛേസ്യോ। വേദി ഛേശി അന്നമ് ലോ നിമ്മരസമ്, ഉപു, മിരപകയലു, പസുപു, കോന്ഛമ് നുബുലന് ഉന്നേ കലുപിതേ സരിപോതുന്ദി। ഗര്നിശന് കേ കോഥ്മിര പല്ലി ഇലു ബേസുകുന്ദി രുഛുകന്ദി। ഭുത്തേര്ബ്രേഅദ് പ്ലുസ് ഫൂദ് സലദ്। രേന്ദു ബ്രേഅദ്സ്, സ്ത്രേപ്ലു, മീദ, ബുത്തേര് രസു പോനി തിനു അഛു। പക്കന അരതി പന്ദു, അപില് മുക്കല നു തിസുകുന്ദി ഹേഅല്ഥ്യ് ഗ। വീലു ഗ മരുതുന്ദി। കുരഗയ ഉക്മ। നുജി ഉന്തേ അയ്ധു നിമേശയലു ഉക്മ തയര് ഛേസ്യോ അഛു। വേദി നിലേ ലു കസ്ഥ കുരഗയ ലു ഗജര് ബേഅന്സ് ബേസി ഉദുകിന് ഛുകുന്ദി। രവ കലിപി ഉപു ബേസി ഉദുകിന് ഛലി।